Adan kun le heyi ọchọọchi nl'ọkọ gba nlọkọ gba kpla bọa chẹẹ n'nyẹẹ nlọnyam heyi chẹẹ olayipẹa tutu odan no laipẹa tutu kplaa ami abohim ngee kpuwa kuwa kpo giinọkpa eke nun ke pieyi gaalẹ ngaa liye gwa nliye gwa nlodee tine nle le chẹẹ nke gaa yajẹ nle t'uklọ ẹga nun ge y'uklọ a chẹẹ nke gboo giili. Ekohi ngiili jaaaaaaaaaaa ojigwẹpa ojei n'nyẹ ngaa l'odre le nlodre ọma le kpla nkaa nyẹ nkaa ku kuche gọ nu uklọ kpọ, nge y'uklọ jaaaa ojẹhili nku gu, ngaa lẹ nke l'iye gwa n yajẹ yẹẹ anything ojahata ojahanẹ ngaa guta ngboo gbọla gbọọchi.